<hesitation> min talaataare, neɗɗo keewɗo e muuɗun nasuru. Ɗun miilotoomo e muuɗun. Walla kulle an mawɗe fu ley talaataare heewi waɗde. <hesitation> Ñalaaɗe ɗee ni, a tawan kaa ho'nde fuu won ko keewɗaa waɗde. <noise>